wɨfwɛɛkpɨ sa ya lɔ kpɛŋ yɨŋ copoko ɖɨ boronikɨŋɖɨsa we, wɨ ri rɨ wɨfwɛɛkpǝ rɛŋ wɨ lóo ru okuri baŋba. Kpɛŋ ke capa nya wɨfwɛɛkpɨ sa wɔɔ wɨlo ɖo asaŋɖɨ akʊŋyɩ baŋba oko <hesitation> ɔɔ wɨ fɛɛwe pɨ lée yee wʊ wɨfwɛɛkpɨ sa rɨ Togo alo mɨŋ ǝ lǝ́ǝ pɨ asaŋ rɨ Togo oko wǝǝ. wɨfwɛɛkpɨ sa wɔɔ pe kpe yee wɔɔ wɨlo azaŋ kopa baŋba kɛsa rɩ rɨ kɛrɛŋ kanyɩŋ mɨŋ nyii la nya anyɩ la nya faa dudurǝ lǝ lǝ pɨŋ pwɛyɩ rɨ to <hesitation> Togo ŋ ko fɛpʊŋpwa miɨ ya tɛŋ boronigɨŋɖǝ. dɔŋkǝ kpeŋ kɨ ya pa nya gbɨ wɨfwɛɛkpɨ sa wɔɔ wɨlo ɖo ya zaŋ kopa baŋba ǝcienyipǝ baŋba kanyɩŋ pɨlo korɨ toŋlǝ kapanya wɨfwɛɛkpɨ sa re <hesitation> enisa lǝ mǝrǝ wɔɔ ya pɨ lǝ́ǝ pɨŋ yee otirɛŋ onuŋ kɨ lǝ etie <hesitation> mɨŋ oloru wɔɔ onuŋ aturuwɨlo toŋ lǝ kanyɩŋ alɨŋ tɨ ǝŋ tɨ afaŋ rɨ wɨfwɛɛkpɨ sa le eyeekǝ baŋba wɨlo kuŋ enirɛŋ enyipǝ pɨ lǝ pɨ lǝkpǝŋ mǝǝyǝ pɨ le pe yee yotiye pɨla yɩrɩ mɩɨ oloru wɔɔ oturu ǝŋ tɨ azaŋ kopa baŋba kǝ ǝlǝ feyee wʊ ɨfwɛɛkpɨ sa ɖevie wʊfwɛɛkpɨ sa wɨri <hesitation> fwɛ fwɛkɨrɛŋ kanyɩŋ wɨ lóo ru okuri maŋ alalɔkpɨ wɔɔ wǝ ǝ lǝ́ǝ pɨ apwɛyɩ wɔɔ ala anyiŋ ǝ lǝ lǝ fanyɩŋ kɔa ǝŋ ta haa ǝŋ tɨ ǝpɨlǝ kopa baŋba anyɩŋ ala wǝ al lɔ kɨfwɛɛkɨ sa oturu alapwɛyɩ eleke fi gɨŋmumuŋɖǝ. Gɨŋmumuŋɖɨwe wɔɔ oturu e leǝ́ǝ tie la vɔɖǝ ri rɨ ǝŋ tɨ a nyaaka rɨ aria lǝ oŋuŋkǝ. kɨto kpɛŋ kɨ alɔ kɨfwɛɛkɨsa wɔɔ o láa nyaria baŋba a láa sʊ nawʊrǝ enirɛ kʊra ecapanya kɨfwɛɛkɨsa dudurǝ enyipǝ a pɨ lǝ́ǝ baŋba pɨ ko wǝke nyipǝ a pɨ lǝ́ǝ pɨ baŋba pɨ ko wɔɔ mɨŋ e lee ci enyipǝ wɔɔ anɨŋ pa nya gʊŋɖǝ a lɔ kɨfwɛɛkɨ sa olo koru ekpii rɨ Togo kɨ eyee acɛŋyǝ kpɨŋ baŋba baŋba ǝkpɨŋyǝ vovovovoka mɨ pɨ kɨfwɛɛkɨsa paape a lɨŋ pa nya kɨ wʊ dɔŋkǝ kɨfwɛɛkɨsa wɔɔ. wɨlo ɖo nyiriŋnyi ŋ lǝmɨ kǝ mɨŋ kɨ yǝ fɨ ya tɛŋ rɨ ǝfɨcamɨkǝ wɨlo ɖo nyi kanyɩ ŋ kpii vɔɖǝ kanyɩ ŋwɨ kpɛ ŋ lǝmɨkɨ wǝ ǝ lq lǝmɨ kɨ wɔɔ wɨ lóo kuŋ ka pa pwɛyɩ oko gɨŋmumuŋɖǝ wǝ wɨlo ɖo rɨ kɨfwɛɛkɨ sa lotui wɔɔ oti wɨ lǝ fɨ lǝ kpuŋkpuruŋ kanyɩ yǝ koro eci rɨ kɨfwɛɛkɨ sa lo oŋwuŋkǝ wɨlo ɖo ya ci yotisa kele mɨ yee wʊ wɨfwɛɛkpɨsa kɩnɩŋ lǎ vɔɖǝ nyafɛ bo poŋ goonu lǝ.